Pa mí la confiança es essa tranquileza de poel pendel d'otra pressona pa algu o queá-la responsabli d'algu tuyu o que ás de hazel tu. Sabis que pueis cuental con essa pressona en sin sentil-ti julgau ni trapeau. Ca ves que pueu cuentá-li un secretu o un pobrema a un amigu o ala mi collera i sé que no va a salil d'entri nusotrus, o a ca ves que pueu queá-li las llavis d'encá mía a un vezinu quandu marchu de vagacionis, o que pueu dexá-li el mi cochi a un güen amigu porque lo nessecita i sé que no le va a passal naíta al cochi porque guía mu bien...